مانجی ناں درشنا۔ این مانجی بابے جی ناں نول رائے ۔ائیں میں تماں زندگی جا تجربے او سھائینڑ چاہوں چھی، میں آپ جی جکو ابتدائی تعلیم ھتی او گرامر اسکول میں پڑہ لی دسویں تائیں ائیں او ٹیچر بھی سٹھیں ہتیں ائیں آپاں ناں سمجھانئیتی ائیں بورڈ رے ایگزیم میں امیں ٹاپ کرلو ائیں ہمیشہ ماں ری ماں ائیں پڑہائی جے حساب سیں یارہوئیں ائیں باروہیں میں جکو اے سندھ کالیج امرکوٹ میں ڈیل اہے ائیں سندھ کالیج میں آج ڈاکٹر ہو سگھے لی او میں ڈاکٹر ہو سگھے لی ائیں جکو مانجا خواب تھا ائیں مانجو جکو ایکسپیریئنس جکو آپون ڈرون چھون سو کہ ہو کو سگھو ہو کو سگھو۔ ایون کونی ھی ،